Se fïse un viaggiatore do tempo e poesse anâ inderê de mill'anni me saieiva cao vedde a vitta cotidiaña de persoñe, a vitta de tutti i giorni euh ma soviatutto quella da mæ communitæ, vorrieiva vedde comme a saieiva stæta Zena mill'anni fa, comme se ghe viveiva.